Men yo‘lovchilarga ovozim sokin va ishonchli ekanligini ko‘rsatib, momaqaldiroq tufayli biroz silkinishlar bo‘lishi mumkinligini aytaman. Shuningdek, samolyotning bunday holatlarga bardosh bera olishiga ishonch beraman va xavfsizlikni ta'minlayman.